Agricultol, Camareru, Osteleru, Maestru, Programaol, Pilotu, Autubusseru, Dientista, Méicu, Veterinariu, Peritu, Asseguraol, Banqueru, Letrau, Arquitetu, Diseñaol, Costureru, Apicultol, Pastol, Melital